जोश अलमारे भानो तो जे नेदारे अलमारे बन्ने तो तेतु बन्नक आमे चार हस के बन सोको। तेतु बन्नक कम लकड़ी लगदी ।